Lion, in- in <hesitation> dah ley biggest animal. I saw it in lofa, but it nah stay, ehn you know- it stayed too long.